Tuud vii kiimise asja korgõmbah ja, ja sis <hesitation> madalambah maq es tiiäq. Vai ku olli kuuldnuq, sis maq olõ ärq unõhtanuq. Noq, rassõ um ette kujotaq jah, agaq vet siin umaq füüsigasäädüseq mõosõq.